Ja kuayo kee nayiu yua ja, ja kavo jii chi keí ya´a keií ñii, kaíajú, keií na nami yua keií ji nteyu namii tuo fuerzoi, koin tin tou teou, kou niii in chou sai caltu teuou te keií nao fuerzou te keií ya´a, te keií niii te keií nti kuíti no ma nto fuezai.